Kuana indeyu danni undaki, kidanguaña yingui inka ñoo xaña ni tuanaya, nani kani nreyo chino ne te china naxdakexhi adii, koño adii xakui ihó nu koño koñaxhi nana xudakexhi, nanyido kenguaxhi xunchona xadakuana, xa xakana texadakuana nayidokadana xaka nida familia nida ndana inxhinaakuaxhi kaxi tuku xhun ñaxhi ninate xona xadakuana un.